الأفضل تلجي الاحترام، لإنه أساس العلاقات الصحية، الاحترام يعكس كتير لشخص- لشخصيتك و آرائك، بدون احترام حتى الحب ما يجدر يستمر، الحب مهم بس إذا كان مع الاحترام يكون أجوى و أعمج، الاحترام يعطيك شعور بالأمان و يخليك تعبر عن نفسك بحرية، لذا الاحترام هو الأساسي في أي علاجة ناجحة.